Pi fari un paninu sìmplici, prima di tuttu s’havi a tagghiari lu pani a mità, pi lu latu longu. Dintra a stu tagghiu, ci mittèmu un pocu d’ogghiu. Ncapu a l’ogghiu ci mittemu lu furmaggiu picurinu, ca accussì assorbi l’ogghiu e impedisci ca nesci fora. A stu puntu, ci mittemu puru lu pumadoru, e lu paninu è già prontu pi manciari.